No, olõnõs pääväst. Ku ma ei olõq ammuq restoraanih käünüq, sis jo vaihõpääl iks tahasi restoraanih kävvüq söömäh, aga mullõ miildüs kotoh esiq kah süvväq tetäq.